﻿Yauwa giɗi kwam kwam kaza kuwam a kwartikaya ka nɗa kaɗayi ko daita cafa ko daita dindamar ka nɗeka kakayya a kata iko matala burba nankakaya dama nana bartu katikane kajojo ndetu nayu yunuka mburna, waddikuma na dafa zawama, najawa wadi na 'yatikawaya, giɗ gimandi kalan ulayikau <hesitation> ka kabaresu baya fittai ɗolene se yanzawa i amma har kabar kasu zuya akata iko matala burba ka nɗaya kadayi kadayi baima ɗolene se yanzawai nazawayya sai kaɗafeda af ndana ku astina cafai mana nau bare <hesitation> akwa hna yan dikau ka ndeneka asne cafai baransuya baranka kwamiyya na tunui nasanuyya to tam arayuwa tukau kuma na hna 'ya wanta hni na dawa bulbul meni kabautisakaya kazirau ka maɗe amma ankum ɡida yam se ɗa yaɗtini waya takau sekanai mettinki ko amu she ko amena'a kanai buruma akai zam se kaɗaruka yadda mandi ka ina to ami zanna tala burbane se ka'yay hakuri inkada ka hakura baikuwa sai ka 'yay zato mandi ditabay awadi namiya katamada ayamfa zabanna sarane wallahi ayamfa 'yakanna eta nawadi to mey giɗɡida ibay kawai karan kwanane nɗaɡe ile nen ninkiya taɗu waya takaya shikenan taɗu waya takaya shikenan taɗu wayakabe. ﻿Kawabaya kayaɗɗa ka yaibai ɗolene se katu arꙁikini albarkaci matala burba ndane kau lauke nɗeɗu dabba kwane se ndetu saida kabarkanni dindam abarkanamu nene sea fattai wabi to nakaya adafa zawa dolene se kabare hni akata ikomatala namaitin a'akata iko hni dama bare tikau ka e kulawa kakai ka'yukulawa ka kaiye mbureke ka ya kulawa ka kaibai kuwa na mburake bai. To se tameda baran tika kwam se katameda dika ka bara hni ambai kana ka amfani ni ba nana metanima ka 'yarika kawaya to kana metika 'yan asara nala na dakabe dikaba dawe kawabai ndala dawayi wanbai dika ba mandi kajaneka cafa kasaurasu ndene ɡadatinka donkau kayadda kayadda 'yaibai tala burba na njawasi shinɗatike se ase asini ciran sikama na njawasi yintetika kalawi bare se kalantu tance tika gidi mbaɗ to akata iko dayake matala burba tala burba nana gamata hada taka kayai ga matasi ga matan siyako gamatan sika yilaka menka lawi karka katame kada aa kaza riwane shiri da ma daidaita dama kaami. ﻿Kuma men manɗi tame ɗakabarkan naboni nakaka na ina zawabai riwane’ ka kuma asese se illanna nisan duniyama ka nɗika kaϓu cacaya har sayadunkakaya ɗolene se ϓu zama saboda ɡidai kayama waɗi ɡufkabai akataita ami saidai kana ɡufkaya se ɗay kna ɡufkaya dama fatemarabone fata taka karaboni harabada amma ase kaya mawaɗi wali abicam wali abicm nɗukaya kamatume ka waya akata iko matala burba ndene kaya se ɗa ka hni ɗaka hni namiya ka musunni nana ina mem mandi kaϓu tsammani baima nana fatese kajojo ndeta ɡihni kana dole tikau ba mandika asu kaya I kuwa kaiyai hakuri kada ka ϓina akuri bai kuwa mumkani katukwa banza mun kalan ka tukuya hma se tameda waneka laifi wane ka laifi aa nnika laifi bai wane ka laifi aa nnika ai wayatuka bomike tinda tametika da ai kaya ai munane se kata ai mukabai to musuy mamiya aikana ka’ase kayani kabana kameni kabarene kameniya duniya rabatta kabiti hara bada dama mukabai dama munine kuma se astika yani waleni kana dai kaba kale katukubai to ku yaranka kawaya kuda se kwa rina ko tuya tokwala mem mamdi kwaϓam tsammani bai don kutinɡankaya na tama da kawali akurkuku ku ndan ka kurkuku kuwa fan kata nɡaya belinima na ɗawa mana <hesitation> dole se belansakau belansakaya na tama da mana na tamada bare dubu ko nbaɗ ko ashirin kana barantika ashirin kuwa cu tannaka biti. ﻿Saboda ɡidai dama men manɗi da kana memmuka baya asu kabarsi kafun kurkuku na kale kune sendetuda duka san kabarabai se karkuku kala kuna kau dika kuwa ka nan ka 'yakara wadibai kuma mentakau dama wan tikau sai dai ka timeni manɗi kanankau oyum mandi ka shara ka tikau shikenan amma kanan ka oyum manɗi kashara katika baya shikenan ɗolane se tan tika mutumci natunutika mutunci kuwa se katameda a'a dika ka kale tamibai to saboka ɡidai rayuwai 'yonte a yaɗɗa tala burba hali muna kau menmuka baya katameɗa mukaibai kawai shikenan caca waya takau amma men mukau men mukane se kaɗa sam nɡai na mayata meni se kada sam munibai kana naina bai hni kamenamanɗi nana ina akeze ko kwam daɡise nana nanna aɡimi ɗiɡa kananka miya ka ina miya kaduyi ndai aɡikai kabareni miya nnadi kau afattaine karak nesa kaka asnesaka asini ɡiɗi tutu ka ndetu ka zanani kaza sataiye ka ina kara kani ba barkanni kullum nde tu na 'yina ნawa akahni bai se tameɗa dikane kau mallakuka amნi 'yutaka mukauna ina bai dolene se bakayai ase kayai barni meni akata iko matala burba dama ɗinine na timeni ɡi kayani tumeni ɗa kata meniya ta asu kabarni meni karkatame kada a'a.